Дуршлаг барои ҷудо кардани об аз хӯрокҳо истифода мешавад. Он кӯмак мекунад, ки ғизо тез ва осон тайёр шавад. Бо ёрии дуршлаг мо метавонем хӯрокҳоро аз оби зиетӣ холӣ гардонем. Ӯро мо одаттан дар пухтани ҳар гуна паста истифода мекунем.